<hesitation> tsiokhukhobola mbu uno no mukhasi wuwo nomba akhunule tawe wairagistar ulia nomukhasi wo, kata niyarula niba bahati mbaya niyaarwira yale oli thuru okhuchinya oitsa oyabire shiali omundu olakhupinga tatwe omundu naakho pinga elicence nomba e certificate orahila mu koti uinjisie ekasi ekoti ikhukhonge kho, harusi abandu balala balachira kata ikhonyanhira nashio shindig shiikhonyanga enjeshio, ilakhulinda hangi obulamu khulwa emiandu chichio omundu siyetsa khukhunyanyasata sichira olivwiiregeste mbaka muserikalikho ebindu nibio bios bili mubulindi nolala onyasibungwa serikali ilakhukhunya no olahurira kho omundu musatsa narurilaho nabola mbu ati uno nomukhasi wanje siranyalikha tawe na maana ya harusi njie ilia. Harusi niindahi, nokhorila harusi nobere noli ne emilimo mukanisa kama omukambi shionyala khukhola obukambi mukani nowalakhola harusi mukanisa ta neshiruni mbu abanda lwe betsakhutsiaka khukhola harusi mukanisa shonyala khufwala washio harusi ne shiwakhola tawe mpaka obe waakhola harusi kho nawe uchake khuchola shina okhukhonya abasanji kho harusi ni nndahi khulwa khubandu beeuritanya okhukhola mutsirirae okhukhola harusi nundahi khulwa okhumukhonya mumipango tsirurilayo nende tsitsia imbeli. Kho harusi ino mularwa emioye ta, khandi karusi nindahi neshirone mbu nobe nokhoree harusi nomwae mulala mumala musinjira nobulamu bulahi. Harusi kata mutsira mukanisa, mukhorere mubetsa mufunguree inzu, nomba mufungulee eshipindi shienye munyala khusinjira wasio naakhola sichira mwakhola, sichira soonyala khuba omushebi. Oshebanji abandu nawe oshili khushabwa tawe. Kho harusi noli omukambi nokhosia harusi, mpala oba wakhola harusi munzu mwo no mukhasi wa sonyala khukhusinja bashiarusi nomba pikhali mukamati tsia harusi nomba mbwali wa harusi, nawe shiwakhola tawe. Kho ishio na shisheba shia abandu banyaa bakhole, abaemilisi be kanisa bosi, embolanya nyasaye omuchingule yeekule tsinjila, mba munyala khukhola harusi, khulwa khulinda litala nande khulwa khulindi buuduma bwa nyasaye, kho harusi nishindu shilahi mulashileche tawe.